<hesitation> biasa to ke anui biasa bene biasa ka buto-buto biasa anu soro bang na jama na tae na pukada lako kita yam to biasa anu si sengkean ki ke anui biasa duka to ke anui biasa masalah doi yam to nomor satu to gara-gara yam to doi si sengkean ki biasa biasa duka to ke si sengkean ki biasa si kambei si pakada anu ki <hesitation> biasa duka kadake maro to ke bene na buda kada biasa ke mane sule ki majama na pakada-kadai mo na tae bang pa te kande na anu na nasu na ma anu ki te <hesitation> kadake di sading duka ke mane sule ki na langsung pu sengke-sengkei na tae duka pa kande na nasu biasa duka ke bene na ke susi mi to biasa duka maningo muane